सांदविचा वेचपाचे कारण। सयिचेण जॆवणा सांदविचा हो एक सोयसकर आनि वलखिचो पर्यया असून येता। खास करुणा जेंणा तुमका ताण वा भर येता। सानुकूल करापका सोपे सांदविचा तुमच्या आवडी प्रमाणा सानुकूल करप सोपेंम् असता। ततुंताभार णी, मसालो आनि ब्रेडपाव पर्यायांची विस्तृत श्रेणी असता। आनि निमाणे निरोगी असून येता सांदविचाचो संबंधी चड करुणा अस्वास्थ घटकांकवेडॆनं असता। पण तो पुरा धण्य भाकरी, दुबळे मांस, आनि भरपूर भाजिपालो सरकिल्ल्या निरोगी घटकाकवेडॆनं तयार करुण येता।